غدي نختار القدرة باش نداوي الناس حيت بزاف ديال الناس مكقدروش يمشيو عند الطبيب، بسبب مشاكل مادية وككنو من مناطق مهمشة. وهاد القدرة غادي تخلني نساعدمه، و نخفف على المعاناة ديالهم وغادي تكون فرصة باش نحسن من الوضعية الصحية وحتى الإجتماعية ديالهم